To, ina n pu dookrə rikakan uni, ni ee gweri e ruun sə e oksənak gə, ina dingna mo̱o̱ waz, daa a mo̱o̱z na dingna naa maama a mo̱o̱z daga se'rə dii, sə mo̱o̱ waza ezi mona nootə topa una pii sə i der zəəla, daga den a nau den pa i toska zəəla, mona tor pu zəəla, somo sə daa a mo̱o̱z za kamkpa koo maan na wara pa, daa na wara pa, maan zi zaa kamkpa sə i nawa. Ina nawa, somo dəna i wanna eni ii nauna elirə, tuksəsirə, i toskən buugrə sə dei i go'on tən təən, yas yas, deiya yas yasai. Sə nittə dii zosa ar oona na gbətə, kəəza se̱e̱ kwiika ezi, sə dei i ruskən sə i kee, sə i kamkpən womarə i dook bonge bo re ne̱e̱tən buum, i der enge buum. Ina ree buuma emirə, sə ina ree ne̱e̱ka buum rə, dəna roondə loog pii, tam pii oomi o'. Sə i re kəptək wak kər do̱'ozzə. Wato kəta e ne̱mən eti Kəta root kitaki i kamkp toms gwa pa i de'es do̱'zə gwa sə i kəptə koo ne̱e̱ya. Maāmā i ne̱e̱mək emi boo koo ne̱e̱riya ipu naa maàma iirə ar lang sissəm, koo ne̱riya ipu naa maáma irrə ar langsizzəm. Somo səi za ne̱e̱ta bumma emi, i dook inge to, i ta'aska na mona ree aa eri, mona ree i toogəs rat sə i dakəs, i kwees ra too pa. I dook i oksək domda oza sə dook bonge əən ra əən ra'. So i ko̱'os arki ri'ana, ratti sii toogəs ni saalərak i dook inge ina yi na paa, i yiik nai paa sə i de pouro. Ina de pouro sə i dook bonge ina əə ra'aak, iná əə haa sei ubla na gbətəpu. To, ubla na gbətə pu sei i doole bonge to bo gəə gwa. sommo ina gəəpu gwa sə i kamkpən tuulo, ina kaməu pu tuulo gə kitaki i okən es pa. Kitinan ogən pa ina pu zakapurə, i zakapu naa dei gangri. Ina zappu naa dei gangri, sommo, mo̱o̱ gangz mona zaa mona go̱'sapu sə i gbə'əska tuur. Tuura eli, ina zaa gbə'əskarə i laatək dangs gəngs sii zapsa sii doksa seegrə sə usa i tə'sa dukro, soo usa i bo̱'sa zullə. Kəra i ku'uska elei apu naa wa'kiwi, wa'kiwi a mo̱o̱rə ezizi ku'uska kəra eki, ur boo i kaau kan ɓaalə dii səna ku'sa kəra ele, somo i keetək esak kitaki rəsii ri'gə naa gburk. Ina ri'gə naa gburk, gburka eki ni sawun na ullos do'ok bonge, ɗengo ɗengo ɗe gbok, ɗengo ɗengo ɗengo ɗe gbok. Soo ina ruu ina ri'gə soo dən na zaa na go̱tə sii derkən, sii dook inge, bo baasən gei. Ina ree baaskən geirə ekigə a totuk gə do̱ ozi roo mo'. I etkən bone oomi o', soo tuksəsirə i gətək do̱'ozzə gwa ina gətəpu do̱'o̱zə gwa kəəz zosa ar oona gbətə ni kəəz kwitən ekigə i kamtə bik sii zaa sii de'es. Ina kamta bik sii ina zaa ina de'es nittə dii <hesitation> kitaki i laatə gouwa mari naa gouwa sambi. Do̱i ipu roo eri, kitaki ipu goo sii kasən gbəngr pil see zus na roo, saa kweek gouwa eyi saa daksi saa kwee gouwai, sommo, daa a mo̱o̱z bogsapu wak, maana mo̱o̱z bogsapu wak, koo ne̱e̱ya bogsap wak, sommo sii i keeskən ublaa ekirə naa waag naasa roosə, sii ri'gənən, sii i gba'an soo nittə du gəəgə i gəi i i gə i zai panə. To, ublaa sa akrə gə i dook bonge to, ri'akgə bo də'asə ri'te. Daa a i esa sə nawa moo waz to'sa taau ezi, uzi to'os ka taau sə i gə'əska ri'te taare inge mona te̱e̱gə mulo, saa te̱e̱gək ri'ra al mulo saa doo monge bon, sii i gba'sa gbamb ri'ang naa taali sə mona ta gbaka, sə a doo mange, pe na'a na' Min dom uma, min dom uma. To, dasa eri, to, a keepu paka gangsəkro. Soo ina rikak seen uni a bo̱'kan uni, mona ruutə mona zaa gə a zaa laak kiiz mona daksapu es rikak gə i də apu naa ri'ra gangsəi ai, a zaa laak kiiz, mona zaa mona laa kiiz, kiiza ezi boo ina e bo̱'rən uni, ena ree kiiza ezirə, mona ree, ninkak ee do̱'gama. Rirək ni e oksənak gə, i kam fetmiyi kiiza roozə, fetmiya eyi i yi'si benzə paari. Mona kam fetmi, daa a mo̱o̱z na daksa fetmii na kamsai pu to, ina seetə mu'kan a baak kiiza ezi wi taare. Mona baa kiiza ezi wi taare, saa zaa womsuk daa ror iim saa zaa ku'su, saa dəksu tag, dook gə sommo, waza wessaz zi az. Ki wi a taarei ai boo, damsa i ree baak esi uri yangiya mo̱o̱i banda mariya i duutai, ina ree o'ka i reg rek pa. Moo ya'az a reg rek pa, uri yangiya mo̱o̱i i reg rek pa, sei mariya i gbə'ti eyiyi i zo̱o̱ski bui sii təwi naa wak naa koou sii retək, sii ruutə sii zappu we taare. Sommo, esak gə mona baasapu mona ɓamsapu pat sii dook bonge to, rikak gə dən go̱'sapu gə, uma na kam kiiza ulləz. Sommo i etka uriyangiya mo̱o̱i soo i ree kamta kiiza mo̱o̱z zakapu mondo gwa. Sommo Daa zaa geeskən ba', or raaskən baak, somo saa fork saa baa baaka eki naa kiiza mo̱o̱z. Ina baa baaka eki, i ta'aktan nyə', i ta'aktan bər, i ta'aktan nyə', i ta'aktann bər, i ta'aktann siis kiiza mo̱o̱z ta'aktan bəng roo, no̱k gus ita'aktann ko̱o̱ se̱ngba səgə iza ta ko̱o̱ kpana. Somo git na oo, ina ee gwerirə e oksan uni, se̱ngba eki gə e baa no̱k reka, ko̱o̱ kpanaa eki boo no̱k wak, boka wak. Sommo, daa dook bonge to, rikak gə n kamsapu kiiz, n ii minge mon torum do̱'o̱z es. Sə ko̱o̱wa ewi sii rii ɓenz pii tektəzzəz pa, sii weru, tektəz zəz pa, sə ko̱o̱wa ewi a kamtək sə do̱o̱ kwee. Ina ko̱’ ko̱o̱wa ewi mona kuu ɓenzə roo i waagəs gee kə'iyi i waa gəz. Ko̱o̱wi put a digdəg dii potuloo po’ sei ɓenzi na noopu paari, somo do moo tomo ko̱o̱wa yaksəu daksapu. Sommo sii pe ka sii ree tosu wo̱'so roo, sii geeta do̱'o̱z, sii pa'ata dangs seegrə. A bo̱'o̱k se it, se mukə koo se'er ittərə, sommo sii i boktək waka eki. Ina bogtəpu waka eki, somo i dook bonge, to, i toogətək dəlləlli, dəlləlli ni zaapu, somo ge to, rikak gə In una i der bonge do̱i maari. Mona nau pa, mm mm mona naps sə mona tor do̱'o̱z pa, a rek ara ipu toskən yaksə eki pa. No̱k na moo de̱e̱kəzzi, sə mona ree roo, do̱ do̱i maariya eyi i daaka pa. I kampkpa i toska do̱'o̱z na gbam, mara ginz foto zake sə ar dəllərirə pa, sei dei ko̱o̱tək kur dəllə, sommo do̱i maariya eyi ina zaa ina kama sii toska gbəkrə, ina tosa gbəkrə sii i napsəka. Somosə nittə dii sii we̱e̱na ne̱e̱ka ma'amro. Ina ne̱e̱ta ma'am, ee gweri gə e ne̱e̱mə i ɗa'ee naa fopta si i toska yaks. Sommo ina ɗa'atapu naa fopte sii na gətna sii eska yalu din din. I der inge yalu yaka, dinga di. Saa tork mo sə i napsa naa yaluwa ewi. sə ublaa sa'akrə, somo sii zaa sii biisa biir kullo ana, biira root i bii kullo ana. Ina biisapu biir kullo sommo, esak gə a ɓamsapu torka yaks, i də'əsapu riik bilra mo̱o̱rə i biisa etiti a kinkən yalu yaks. To, dəna roondə a ri'gək naa yalu yaksesi ri'eri, esakgə riir gangsa ninka i derna esi gə gə i bəək i derka inge yaa uma. To, ina a zaa bo̱'ok rikallan uni, mona gəə mona baa baak, sə mona kinə, i dev bonge ɗe'eska naas. A bok wak sə marigə i zak Naa uri yangiya mo̱o̱i. A yikp buuz saa digsu. Sommo i zak naa waag naa dei maa ipu buugrə sə i go̱'rə naasa esi sii ɓams. Somo mona ɓamsapu eni so̱ gə gbe'rəsapa bilaa baaka net ya'attək. A baak nomba muzo, a baak do̱'o̱z baanz saa baa de̱i. Mona baatəpu de̱i, saa zaa baatəə a zaa baa nau, saa zaa pe’ reer. Somo mona pe'sapu reer neta n doosa etirə, mona pe'sapu, saa zo pe'ek damriisai. Somo, mona zaa mona ɓadə pu mona ɓadə bamsəka es, a dook monge bo baa luuma, bo baa goti, bo baa tabo bo baa anya mari zak gənbəngə gən bəngə. To, rikak sə do̱'o̱zə gwa gə, moo gə rikak gə <noise> <hesitation> ku ku'sur ula pii i dev inge bula wiiz, mona ɓamsapu netati pat sə oza naka boktə waka do̱'o̱zək sə mona rek gə, bula wiiza ezi gə a ku'ku ni yanga gbami sii ka'uwak. A mo̱o̱z gə a pe̱'e̱sku pe̱'kawi sə. gbagu zullo ri'ang. i dook bonge domda. To, moo a baasapu net ya'at esak a ɓamsapu, moozi domdaa dəlləz rikak mona zaa mona gau, uza ɓaarallə, uza ɓaarallə sii dakənka. Pak na zaa i pe'ek i eskən mo̱o̱ ii do̱'o̱zə gwa. Net, maz napu baak net ya'atə mo̱o̱zi a ge̱'e̱k a ge̱'e̱ski neta monge to Mona baa an, a baak an, nok sillal dō ka'sapu seepu sillal naa sillal, ur boo dooska. To, ura azigə goo ni zangəkaa zamanurə rikak, a magə daga aji muzo haa haa a ɓams digirii a mo̱o̱zak, to, do̱'o̱zə maa i bo̱'rə ri'eri. Soo ee oweri rə ni e bo̱ onak, daga ma'ala gangsə saa zaa a fork yaks, sə mona zaa mona for yaks, saa fork, a baa net ya'at haa a zaa a ɓams gbunga. Sommo rikak ina seesa mo̱o̱n ina boktə waka do̱'o'zzək i derka mo̱o̱zi domda. ina bok-mona zaa gbam na ɓam maa rikak gə, mona yere ruz maa i tomkp mari si reei ko'guta, ina ko'guta i za tiiske do̱'o̱zə gwa. iya i tomi eyi faa i eski i kəpsiki wak kəllə kəllə kə’ sii bo'. Noka riik ee gwerirə, ni napkpa sanga, sii namn sii be'em zakarə torka yaksak ina bo̱'o̱n boo sən doon ri'ənan uni, moo iya i seetə ai i me̱e̱ pa, i kee ding kə də zamanu ai, i me̱e̱ nii i namn gang sak pa, i me̱e̱ boo nii i torən yaksak pa. So mona zaa mona gapsapu te'ka ri eri <hesitation> ee ri'sətaa risəttə te'ka, kiiza mo̱o̱rə gwa ezi iəə dook bonge bo ii in gbangəs naa do̱o̱m. Do̱o̱m zak zan ullo, se̱e̱k kamtək wak yəəgrə, ina gəək do̱o̱mzirə, i kamsuku yəəm ittəmo. Soo, una mona ree zo̱o̱ska kə'əz, soo na gətə mo̱o̱rə, na zo̱o̱sa kə'əz, gə a zo̱o̱sku buuz. Ina zaap buuzə haa i yika ya ləna zokrən. Ina ree an i naptək waag, ina ree an i naptək waag so ina og na reksapu ar rekarə gə inge to, wa'ai boo nn bo wa'kon es. ina seesubo rikan gə sapta oomiti sakani boo naa moo. Bo og moo iirə te'ka i gakp gakkpakək. Una na bo̱'rum mo̱o̱rə koo mazzi wərk koo mazzi kuno, goo ni i keep o'rə naas, moo rek ren ullə sə i go̱ rə naas, i doosuk uri yangiya ullə dooski, a mooi dootki, sə zal dakən i bo̱'rə ina munən, to, a nonsapu dəllə te’ rikak gə, moo rikak moo daa mazzi, moo domdazi. Ina na do’ tə dəllə dəllən pattan, i dook bonge to, rikak gə sə i bo̱'rə ina dəllallə an gə anni láa sə i de̱tə yaa uma pa ya? I re de̱tka moo naa uma naa uma, si zaa si gau. Koo kunuwi totə, koo uzo ii bo̱'ka una dəlla elirə, rikak eerə do̱o̱ gə, wo̱nna ni do̱kado̱’ rikak ni pi zamanu rə an gə pii pa, nok de'gamariya eei i zugdus zun kəg, i zugdus zun ko̱g. Geefeyo maamrəz, e kaa mariya rooi ɓes, geefeya lamlə maz na wor sə i kamn lamrat, e kaa maza rooz ɓes. E fəəgəs pa, uki aka og zur gittə <noise> iyairə ɓaarallə bonge ina re we̱ktə ɓaar. Torii pii sə i esi toruwa arkirəu, dangti ori ru'uk koou sengba naa gusa baare sə i ree sə i zugto koga ai, i zugto koga ai, nok koo zaka ina pu koo naas usarə sə zaka na dəgtə sə ina gee fem fe'm fem fem, shi kenan mariyai dondaazi bo̱'tə ga sə dəllal goo ri'eri ya? Ina paktə do̱'zə gwa sə urzi keetək, na ruutə na zaa, na zaa na zugdə ana gwaagəz zaka elei, fem fem fem, zaka de’ pa. De gamriya eerəi ni e oksi ninkak gə i duu bil timte itte pa. Mazzi na wor maa sənaa domda maz pa, waz wai nagə wor, dəl me̱e̱me̱n bonge ma an ina ba rəmman aa an, kuma i duuk pate i me̱e̱kme̱n, inan gə mazzi kamu yaaz zaka yaa? Keenu gwan yaa? Dəl pu naa me̱e̱ka. Mazzəzzi na ii tolləka na ara rookrə səna zaa na zaa na doo bonge, bo tosək na mo̱o̱ iirə na’ mooirə də', mo̱o̱irə iirə te'ke, bo̱'rəm ka pa. Ina i de'ek sə i bo̱'rə i dook inge, to, boorə dəllə bo ii ri'eri pa. i ro'kən mazəzzi, dəl pu rekrə mu'ka. Sei aka gee bonge, maz na wor musə ninkani ee yangigə ma Maz na wor munə mo̱o̱ yangi a gbəək dəl nok e ii oka work ni rikak zamanu yangi ina og work i nog rook pa. Noke riik, <hesitation> nooke dəlləkrə sə mii n oksən sə do̱'gamarii daan sə dəl gamn ooka naa ookapa naa go'numa wessammak. Do̱o̱ do̱o̱, irim goosa n og rikakkaz pii dəllə roo pa. Do̱o̱ do̱o̱ ni n ogsən dəllak dəl gau gan oomi o'. Marii gau gbaras gba ni rikak aa a zamanu rikak a gauwak pa. Koo ara a ko̱o̱nak pat go̱ num pii, koo a for aray pat go̱ num pii. Noka ni riik n ii núnge aá á rillak a ruutə ai, a kwee gapta oomit, gbakənka na gau aarə te ka, a gau a geekən. Do̱o̱wi na doosa bonge daam, koo a diktudinzi mone bonge do̱o̱wi bo me̱e̱ pa mo̱o̱gə a gbasapu gbalaa mo̱o̱k. To, daga no̱o̱karə mona ka nau sə mona ka zaa tor do̱ haa zakarə mona pu te sə work na za na pe sa pa, a gaggan mariya wessairə te'ka. To, wumsa na zaa ni n oksən do̱kak, wumsa na zaa, a geek bonge to, i uutə pu door, dəna ina napsən wer zazan i dook bonge i uutəpu door, erizi i keek, inagə ree maa in ura pii sə i der bongee, e ta gisi. E i kusrəsnəsnee ta'ka gisiro, na ina leesalen ta'ka gisissə to, ina kee dambdə á ta'təktan viiz. eni gə koo dooka ona pii pa. I keek naa zai. Do̱ka do̱ gə leesa gwan taana gwan andə gargaajiyarə anni a ruu a ri'gən. Noka riik ina kee, koo na nogtə non mona ta'ak gala ki, mona og bayamə ko viiz na gitə ri'ang, o̱ra pin eki kaa ɗong se roo pa, ɗomum se mu'ka i sarəksan naa galaa rook. To, galaa eki boo do̱o̱ do̱o̱ maz yingə gala zuzuk pa, ni rikak pa, ni i laan we̱e̱s ak pa. No̱ka ni riik, gapta oomittə te ka ni mii ogun, n iin dooskəna aa yangiya aai aka gamn na gapta wessat tak ina n ii dookan aa eni. Noka riik koo ne̱e̱ya timi kana zinsu naa do'gamariya ulləi pa, timi kana zinsu naa daa naa maama a ulləz pa. Timi gəbən kanaa zinsu naa duuka billa ulləl pa, sənaa na gau naa deskənka naa gbaakənka pa, gapta root reskaa ni do̱'gamariya aarə a oksi si i bo̱rə ina wessan saa aan zaa rə laanak pa. Noka riik n pu derkrə naa gweraa gbi'kak koo ne̱e̱ya na gən hakkilo gwandə zokrə. Kunta rikak zaa at kuntaa root zaa pu ɓeseɓe'. Do̱o̱ do̱o̱ do̱'gamariya eeirə ipu naa kogər, kogəra, eli i zukdus eli kunt pu te'ka, dingnt pu te'ka, kala yaarəm pu te'ka. Amma rikak zamanu rə, de kunta at Ne̱gi i re gbans kogeyi pat, ika og rikak kunt ota ri'ir pii hə, aka ri'ge a ree ar sibitirə maa aka gee ri'ir pa. To, unani pa, o̱ra do̱'gamariya aai i <noise> daan orki ninkak kamtə dəks dəi lakska. uki rikak ika og, rikak dimgət, do̱ka do̱ gə i kams dingnt, kala wakati sə mari i dingnə pa, amma de i gbantə ar dingnt keeto. Mona oks ya'as maa naa baar, ina an gurgu buttə dii maa naa ba bədəz a oksuku naa baar, lendəz maa a oksuku na baar. To rikak dingnt keetəpu koo araya. Dəlla mona rən rikak sə aka okso yanga wai gənbon gə pak pii pa. Noka ni riik, sə'sə'm keetə pu, ni aa boo a we̱e̱rəsə yangi aai sə ii maa ina kinə ina aaro a oks do̱'gamariya aairə i daasaa saa pu rekəndə mu an kaa. <noise>